Aã sôlli laya-ã muro budi gali, sôlli laya-ã sagahunu hu turo di tigiri, anna-ã gunnan farhana. To kuĩ muro sôlli laya laya-ã kayuã nua êske kobiĩ, ada nua yê adiba nua yê gunna kayuã êske kobuũ yeĩ. Sûg-ã ndedu ni ñê walla yuroũ walla maĩ, tuniĩ, yaabii-ĩ tûgohu tohoo muro kayuã nua êske-ã mohũ ni saa tûdušu yê lau yê tohoo, yaamia-ã ndedi sôllinuũ niroo, kuba taa êske-ã hiduũ ni kuba nua giba mûĩ, ôrozi numa gûi kobiĩ, gûi kobiĩ, aši toriĩ, kêmin-ã su galîhe čûdutu njendu mahunu-ã su lobiĩ, wôniĩ, taa futuriĩ, sûgoi kayuã nua êske-ã mûĩ, ndedu môše-ã ha lahaniĩ, mozu ni yaabi nuũ môrbua-ã mozu ni anna-ã tigirdu unda ha lahanjindi. Unda anna-ã farhan du yerruũ ni kubo yeu ni laha lahaniĩ, odu taa yaabi nua mozu njî aũ tigirĩ nani fôdolliĩ. Adiba-ã marara-ã yibeyundu kedigindi, anna-ã četu buĩ, odu aũ tigirĩ nani yîni ni čendi, aũ tigirĩ nani četu futuriĩ, aũ tigirĩ nani yîni kînniĩ yeĩ. Yoo kôkaa čûwo, yunu gudi mošurub čûwo, gunna kôi to hi budiĩ, ndûguti, ndûgutu dûnogu allahar wobčunoo, êski di ndedu, anna nua ba nua yê anna wurda nua yê anna nerkaa čîkã gunna lahaniĩ. Sagahunu-ã yobiĩ, ŋga nuũ lahaniĩ, barkaaniĩ, sagahunu-ã dûbuu, dûbuduruu, aũ kaušuu, sagahunu gudi-ĩ su tigiitu, to koo di barkaaniĩ. Odu gôni-ĩ du koo ni ndee anna-ã lahaniĩ. Yiga na koo ni numi-ĩ anna mîndea na koo nii, dîne ŋgoo-ã abi ni činaki, abi naŋara ni činaki, abi kûdi ni činaki, yoo adiba-ã hîmmi ni guyindi, dohu tôrop gunna abi yodurki, abi yodurku yesčunoo tartindi. Nû muro odu gôni-ĩ du koo anna-ã ndee lahaniĩ, anna-ã četu tia ni yûdiĩ, to koo di kemelliĩ. Mûhim yum turo haki anna-ã gunna ŋgirdo yugonnoó mannu, togi-ĩ mannu ŋgiri miškile yidanú. Togi-ĩ mannu ŋgiri anna ba nuã yê anna sardua nuã yê anna numo numaa kôi čîkã yê yoo gunna ŋgiri lahaniĩ, aũ gunna, aũ ŋgo durummo yugonnoó mannu ŋgiri, yoo aũ unda yê wuda čûwo ni samahaniĩ, aũ. Ŋgo gibi di onou nu hokndundudo yugonnoó ni gunna yum to odu to hi su nau ŋgiri, yaabi hunã ŋgiri, hokndindi, tia ni yûtiĩ, četu budiĩ, yadiĩ, kasidiĩ, to koo kohidiĩ. Odu adiba-ã ni kôi anna ba nuã čîka yê anna hanayindia čîka yê gunna ziara tûrri. Ada-ã muro dogu tûrrunãá noo, ziara kôi ada lau hunda čîka tûrru, anna ba hunda <hesitation> tûrri, ada-ã mannu, yum to aũ gunna tugani. Odu, taa odu bui-ĩ gunna, anna-ã tûrru nii, anna giba-ã lahayindi. Anna giba-ã lahayindi, anna giba-ã lahanîe, anna giba-ã nuro hi ka njendi. Yoo mura, unda lau budi farhana tohidi. ñê-ĩ čîtoo, dugusa ôguzuu hu čubudi, dugusa ôguzuu čubudu ni aũ yê čoorku čendĩ, čoorku čendu ni čubudu ni kemelčindi, dugusa ôguzuu hu. Ôwonni anna giba-ã mannu yunu turo aũ gibi čûwo mannu haŋuũ yewo mannu gali, to mannu čidaku. Aũ wurdo nuũ walla, aũ unda du gibi walla, yunu kînniĩ haŋuũ yeîe mannu gali. Anna-ã ôwonni čabtundu ni <hesitation> karta ni čubapi, anna kunu-ã, yoo abi gudi ni yodirki, yoo aba guda numia-ã ni yighiti, to koo di gunna dûski-ĩ tûguti kemelčindi. Odu sôlli-ĩ to koo di mêdi hunã tus.